بكل شي مركب <hesitation> نحن لدينا <hesitation> العديد من البراغي، أو العديد من <hesitation> الأشياء المثبتة لهذا الدالوب، فممكن نحنا إنه نفكها، أو نوصلها عن طريق هذه البراغي بشكل مبسط، وصحيح، وبالأدوات المناسبة.